<hesitation> kitabdó'ó kuedayú kondó hó kokavandó'o <hesitation> <hesitation> a iin iin té nani nani dí'i mino kastilá <hesitation> ta kavandó uj <hesitation> he <hesitation> limón di'i di'i yudii yudii ñoñó té dad'a dakitintó yudii dakndó iin limón <hesitation> va limón, te kavando dakitinto xhitidá'a kondó xhii he iin a uu cuchará, cuenta jadí taxhii kué dayú <hesitation> tandó tós te rekanduyó kondó cuenta ná ditaxhí <hesitation> ntó kuedayúu.